Áa- um- amiḃay eskalẽ ogiho ośami nímãhoġahuyen, aminanalo biḃaa éniġenue nembeniedial niimoñ momuĩtomi nii eskalẽe. Ámiñarilerile mimoñ númueluḃo, níhuyen, níhaŋuġahuyen ogiho niźaiźonen mamami aḃanihien. . Iniġaɭo káliko ámimbolo niḃaġo niġufaŋe, amiñatiaralo níɭeniliiḃu éfaŋue. Amiñanaalo éfaŋue nipie, nírile emiġaɭo miniġaɭo buxeġe ehungen, áñoiñahieralõġalilo, né- né- né- néehuśadolo nípiruġaliko. Kafãko muiniġaɭo buxeġeḃom imiñ- añadememe miġudiamiġafãko amiñatiaralo alepiru nimbuhien kambuɭĩġapiaġo ímoġaɭo numueḃe e- mu- mu- enehierãhe boḃuhu.